won akhan tunen yaani won dhugathi wonthuun ii wonthu dhuga woth dhubedha dhughum chalaaa won dhibiamu wooathi dhugalesa wothee kaljellthua woo akhan sigafethenu khona khona inamaa hingorsin akhum dansaa ijethee dhubethee wonthan yaani akhat feesun hubheno fethu dhubb won khanathu won thanan cholea won khona khona thaa rakhoa won yoyote akasisun hinkhabdhu ishin